Ra kôa misy raha atoko zany an de <hesitation> mila lanjelanjena zany ny sira atô amin'ny raha atoko. Ohatra zany anô ahandro raha reka dia atô bitibitika mi zany i sira ampiasainô aminanjy, amzegny zany mba mienkegna i tahan'ny sira amina vatagna.